Ncoo kɔ̄ a dɔrɔ kɔ̄ pɛ kamin kɔ̄ ma nyɛ nɛ, inɔ kei, a kamata kɔ̄ ɔ pɛ kutun kɔ̄ ba dɔ zɔrɔ aga ba nɛ. Nyɛ bɛɛ, a kamata kɔ̄ ɔ pɛ icɛ kɔ̄ a dzi bɛ nɛ. Nyɛ cɛ, a dɔrɔ kɔ̄ pɛ nɔ dza nyɛra nwanɛ nɛ, nyinyra wanɛ kɔ̄ pise maa nɛ, dza nyinyra wanɛ kɔ̄ pise maa nɛ, a zɔrɔ agbla kɔ̄ lubɔ̄? To, bɛri kila kpɛlɛ la fara icɛ ka dzi bɛ nɛ. Icɛ kɔ̄ nyinyra dzi bɛ nɛ, an yiya jɛ lubala wɔ drɛ zwazwa bɔ, dɔmin njɛ blɛ minyera blɛ <hesitation> nga nɛnɛ ba, ba kuya bi ba ididrɛ lubala ma. Minyɛ blɛ iya drɛ lubala ma. Minyɛ blɛ <hesitation> nga nɛnɛ ba, ba drɛ lubala gigɛ ma. Soo, nkɔ̄ za pɔɔ mbɛlɛ giiba nɛ na, kɔ̄ ɔ na krɔ ava malo munɔ, nyɛ blɛ blɛ ba dɔ minyɛ mbā wa, ɔ na krɔ ava ma lo munɔ, ɔ nini nkɔ̄ za pɔɔ na, kɔ̄ na krɔ ava lo mbɛlɛ giibanɛ, an yiya bɛ jɔɔ cɛnɛ damuwa lubala bɔ. Nyɛ cɛɛ, duba nyɛra nɛ a pɛsi bɔ, nyɛra kamata ka pɛ si. Nkɔ̄ɛ nyɛra pɔɔ si na, kɔ̄ ɔ maa bɛ itsi wɔ An bɛ dzo igan jɔ ribli na. An dzo igan nwā kɔ̄ ko winisa an dunga tumaa cwan cwan, cwan, cwan, cwan, cwan, cwan. Soo kamin kɔ̄ ɔ ma ri nyinyra, pɛ ki yinyra nɛ pɛ si, a pɛ miyɛlɛ si. Dɔmin ki nyinyra ka pɔɔ si na, an za pɛ kutu iyuwɔ itsi ma. Dɔmin nyɛra pɔɔ si na, an yiya an yiya an yiya bi gā kɔ̄ ɔ yaka nɛ muna, dɔmin nkɔ wɔ dɔ da kutrɔ naa miyɛlɛ nwanɛ, nɔ dɔ daa kɔ̄ naa miyɛlɛ nwanɛ wa, because a pɔɔ ɔka si muna. Amma nyinyra ka pɛ ka si, nkɔ̄ va kɔ̄ ɔ yaka kɔ̄ wɔ kɔ̄ <hesitation> zɔrɔ di dɛ, an duba woo dɔmin ka si drɔ nwā nyɛra wa a nwā sha kɔ̄. Nkɔ̄ ɔ ma wɔndo kɔ̄ ma di nyera kɔ̄ nyɛra naa na gru, kɔ̄ ɔ maanɛ wa, kaa yaka kɔ̄ wɔ zaa kuva kɔ̄ ɔ na gru ma, <hesitation> am bɔ jɔɔ da dāā dɔmin a pɔɔ ka si ma. A nyera ka pɛ ka si nɛ kɔ̄ litafi, rigɛ kuya wa nyinyra nɔ nyɛ kan wa an wa sha kɔ̄ nɛ, nkɔ̄ da kɔ̄ naa nana cwe nkwalɛ idrɔ an naa na cwe wa, naa nana gru o inima sen gɔnɔ mu naa na cwe igiita dɔ̄ kɔ̄ tā, a naa na cwe dɔ kɔ̄ taan, amma nyɛra ka pɔɔ si na kɔ̄ yaka kɔ̄ da kaa zɔrɔ mbɛlɛ giibanɛ, an tanaa wii wɔ zaa kuva kɔ̄ wɔ zɔrɔ ba ma ma bɛɛ. Soo, a zwa kɔ̄ ɔ pɛ nyinyra a zwa kɔ̄ pɛ kɔ̄ nyinyra nɛ pɛ si kamin Kɔ̄ naa na ma ribli wɔ jɛ nipise, ɔ naa na ma ribli wɔ majɛ niso nsɔ̄ nɔ kamin kɔ̄ maa. Dɔmin nka zaa kɔ̄ ɔ kɔ̄ ɔ pɛ kɔ̄ nyɛra nɛ, nyɛra nɛ a dii a a pɛ a pɛ, a a dii aza kɔ̄ ɔ pɛ nyɛra nɛ na lisin na kɔ̄ ɔ na ma ɔ na ma ribli wɔ jɛ munɔ, ɔ bɛ shagbatu itsi lubala, kɔ̄ maa nɔ lubala nɛ zan drɛ ma, kamin kiyi pɛ lubala kpɛlɛ gɔsɔɔ wa. Tɔ bɛri kɔ̄ mɛ n kpɛ bɛ n kpɛ bɛ kpɛ <hesitation> ngā nɛnɛ lo kɔ̄ n drɔ zaanɛ, nyira nwā kɔ̄ <hesitation> a zwa kɔ̄ pɛ kɛ kɔ̄ ɔ pɛ agbla a nyɛra. Nyɛriiblɛ a ri a zɔrɔ ga dɛ kpoo kpoo kpoo a zɔrɔɔga nwɔ̄ vuva kɔ̄. Nyɛ yɛlo zaa isa kan da ka sɔ̄ nɔ ma. Nyɛra mo, amma wɔ za iya wɔ nyɛ vɛlɛ wɔ za daka sɔ̄ nɔ ma, ɔ daka sɔ̄ nɔ kaa daka jɛjɛ ɔsɔ̄ wɔ. A kamata nipise, kamin kɔ̄ ɔ bɛ ma nyinyra, a kamata kiuyi didrɛ kii duba agbla yi, inyiya bi, inyiya bi agā kɔ̄ nyɛra nɛ dɔ zɔrɔ nɛ bɔɔ, wɔ nyɛvɛlɛ kɛ na. Nkɔ̄ ɔ̄ inyiya bi, dɔmin nyɛra blɛ dɔ bɔ, nkɔ̄ da kɔ̄ an ma gā nɛ ma bɛ, an kpɛlɛ shogudo munɔ naa daa nɛ wa. Iwɔ, in didrɛ kɔ̄ kuya abli yi kii pɛ kutun kɔ̄ yin gaanɛ sɔ̄ bliiyi nɛ, dɔmin iw icɛ kɔ̄ baa- ba- ba- ba- ba- ba- mɔ- ba- ba <hesitation> ba- banyi bamaa nɛ Icɛ kɔ̄ baa mɛrɛ wɔ nɛ, mucɔ wɔ baa gɛɛn wa, mucɔ kɔ̄ baa gɛɛn wa soo, avan kɔ̄ ɔ bɛ, inbɛ didrɛ ki kuyaa bli yi, sɛ kin yi gaanɛ sɛ bli yi. Nkɔ̄ ava kɔ̄ yi gaanɛ sɛ bli yi lisin, kii bɛ ki bɛ ki bɛ maa bli yi, inini damuwa inza cɛnɛ damuwa ɔsɔ̄ bli yi ma. Amma nkaa ava kiyi bɛ pisee bli kɛ ki gaanɛ sɛ bli yi na, dɔmin in ki yi za gaanɛ sɛ bli na kɔ̄ yi pise ibli yi lɛlɛ kɔ̄ yi ma bli yi ivɔ̄, inini yin bɛ cɛnɛ damuwaa. Nwanɛ ba rɔ nwa nɛ kɔ <hesitation> i- i- i-ipise mijɛ, dɔmin ɔ bɛ ni nyɛ mijɛ kɔ̄ ɔ cɛnɛ nyɛ mijɛ kɔ̄ ɔ maa, dɔlle kɔ̄ ɔ cɛnɛ damuwa na. Nyɛ cɛɛ, a zwa kamin kɔ̄ ɔ ma nyɛ, kɔ̄ yi didrɛ yi didrɛ ki ki ididrɛ ki yi naayi na dubaa <hesitation> abli yi mundu kɔ̄. Nyɛ nɛ nɛ a lubɔ̄ɔ̄ miyɛlɛ a simiti kɛ na, nyɛ nɛ a lubɔ̄ɔ̄, nyɛ nɛ lubɔ̄ɔ̄. Nkɔ̄ dibaa bli yi miyɛlɛ siiti klɔ, tɔ ɔ nini nwanɛ nɛ a zwa inyiya drɛ sɛ bli yi bɔ, dɔmin ki yi duba bli yi miyɛlɛ a siiti na, ava ki yi bɛ dɔ tsa adza kaa ada zizi ba na, tɔ ɔ pɛ nɔ adza nɛ dɔ lubala nɛ na, avan kɔ̄ lubala bɛ zizoo na zan, ɔ nini, ɔ nini iso kpɛ nɔ tɔ muna. Soo a dɔ zwa nkɔ̄ ava kɔ̄ yin pise bli yi nwā kɔ̄ yi ma bli yi nɛ, a zwa Yi duba mbɛlɛ yibanɛ, dɔmin agiibanɛ inɔ jɛ lubala, inɔjɛ lubala drɛ gbogbo gbogbo na. Dɔmin miyɛlɛ simiti kɔ̄ n drɔ nɛ, nkii nyɛra nze wɔ ɔsɔ̄ nze wɔ a za nza nigini na, nki yi bɛ ma dza zaa, yi bɛ tsa adza zaa, adza zan zizi ma. Soo a zwa ki yi pɛ miyɛlɛ nwanɛ madāā. Madāā, nyɛ- nyɛvɛlɛ blɛ dɔ bɔ, nyɛvɛlɛ blɛ inɔ kɛ, ninɔ a nɛrɛ amma nɔ yaka wɔ ma, tɔ wɔ za pɔɔ ma tɔ nɔ yakii wɔ na, tɔ ɔ nini mbɛlɛ giibanɛ, nki yi bɛ ma abli yi, nyi cɛnɛ damuwa nna bli yi a. Soo, aa zwa kii didrɛ, inɔ kɔ̄ n da ncoo na, a zwa kii didrɛ ki yi pɛ bliiyi, yi gaanɛ iseɛ blii yi, yi gaanɛ <hesitation> rinna bli yi, nki yi gaane ribli, n rinaa bli yi bɔ, tɔ nyi nini ava kɔ̄ yi na didrɛ lubala, lubala nɔ daa zwa zwa zwa naa na, kuma nyɛvɛlɛ zɔrɔ kokori kɔ̄ a pɛ cɛ kɔ̄ nyɛra adzi nɛ, nyɛra ma a zɔrɔ kokori ka pɛ icɛ kɔ̄ nyɛvɛlɛ dzi nɛ. Nyɛ narɔ kɔ̄, a kamata kamir ki yi ma bliyi, a kamata ki yi jɛ mucɔ, yi jɛ mucɔ yi kɔ̄ ba pɛ nyɛvɛlɛ pɛ nyɛra, dɔmin nyɛ blɛ, nyɛ blɛ, nyɛ blɛ ba ba pise abli ba nɛ, ba naba itsi muna, ba zizi maa mijɛ moto kɔ̄ Kuba naba lubala kamin kɔ̄ shiriya kɔ̄ ɔnɔ ba kwasa bli ba bɛ swara nda itsi, tɔ zɔrɔ dɛ anza nɔ zwa ma. Lubala a kamata kɔ̄ a bi mijɛ trɔɔ, a bi nka bi mijɛ trɔɔ avan kɔ̄ cɔɔ ra pɛ ki idi di pise bɔ <hesitation> cɔɔ sha madāā, cɔɔ a mma a pɛ ki yi dɔ nɔ pise bɔ, kɔ̄ ba pɛ, ki bɛ ki yi na dɔ klodzi kɔ̄ ɔ nini yi didrɛ kɔ̄ baa diiyi ka, ba daa yi ka kiyi na yi ki yi nana yaka nɔɔ <hesitation> nyekpo ikuyo duwa a yi kɔ̄ ba zɔrɔ yi duwaa, kɔ̄ ba jɛ yi ba ba jɛ yi nyizuzwa. Avan kɔ̄ ba jɛ yi zuzwa bɔ, ki yi nini yi nini nii bɛ drɛ lubala nki zɔrɔ dɛ, nki bi miyɛlɛ dɛ zwa zwa zwa dɛ, tɔ nyi nini ava kɔ̄ yi bɛ didrɛ, nɔ lubala weewe, osi nɔ yuwɔ minyɛ na, inɔ yuwɔ minyɛ lubala na. Nkɔ̄ ava ki yi sɔ zɔrɔ agiiblɛ dɛ, ki yi sɔ zɔrɔ agiiblɛ ki yi gaanɛ na bliiyi dɛ, yi nini osi Ka ko rulwe nɛ inɔ bɛ bɛ ka na ikɔsɔklɔ kɔ̄, <noise> a zwa ki wɔ issi bɛrɛ wɔ kiyi ma bli yi nɛ, ipɛ sii dɔmin, ipɛ si kiyi pɛ nɛ, inɔ jɛ lubala yi drɛ gagan na, dɔmin, lukpɛ lubala nɛ iyiya cɛnɛ <hesitation> iyiya cɛnɛ rɛshii pɛ li lukpɛ bli yi bɔ. Lukpɛ reshi pɛ kiyi cɛnɛ nɛ, ta dilili kɔ̄ yi pɛ ka si nɛ, inɔ jɛ yi ki zi gam, dɔmin, ava ki yi zɔrɔ dāā nɛ, nyɛshala ma kɔ̄ bɛ bɔ. Ava ka a mɛ bɛ nɛ, ka si kiyi pɛ nɛ inɔ tɛmɛkiyi ka jɛ zizi munɔ na. Soo inki yi zɔrɔ dā inini lubala an drɛ gbogbo gbogbo, kuma, inki yi zɔrɔ dā, ava kiyi ma abli yi, ini lubala an drɛ wa. Osi a tɔ la lugba.